Võtat triikmassina, lasõt kuumas minnäq, ja võtat tuu rõiva, panõt triikmislavva pääle vai kohegi sis muu sääntse kõva as'a pääle, koh um pehmendüs pääl, tekk vai midägi, ja sis triikmassinagaq, kuuma triikmassinagaq nühit silles tuu as'a, midä sa tahat triikiq.